Nyaa sala bixi bixi thi chujni chuxina ngee nthia kajan ngee nthi xin xin nch'i tsoxr'ueen kona thikina yaasa la thi nch'on thi thu ntha thikona nena nch'on thix'in ncheeyoo nena nchoo nchoo thi xramango jintha thikonna la jiala ana la thjeana thi sinch'exroan thi kon sino ena thjeena thi ngeethi xranch'i gunde'e chujni tachrii yaa sala ndarona thi thi jma xinda yaa xijntha ena nda thjigu tsjen tsjeen thji jan nena thjigu thin nchin nth'e nchi thin thinda thosaon juathi jainxin chuthi nda xijntha para tai kan thi an thi jni siguthu tsi xrama thi xrama kona kunthigo chjigu ngui chjigu nguin nthao bithja nguji xrao o thi chjina tha sithjan nda nthao sithjan nda xro thikuna na thexin inchikjan na naa nii thu nchingitsikjan kona na nthata'a. Xruthi thinda thjue xijntha yaa thi jmanxin tathethijma thi thi xro nunthe thi thi ian thi chigune'e la ndatania thi chikjan lanthanda thi jma kon thjigu thi nda xinthja kax'en kon ya masitju' the kon thi na thji tjigunda yaa aro ncho xra xi na nela nda thjigu thijnda yaa thi thi tsjen tsjeen thjila yaa rexin xra tai ka ngee thi gee thi jni tsigutho thinkona ee na taxindo a xin tsjanga kona nixila nasiithja ngui xro sithja ngui tsixin nche nchoo thixreena thimaxin thu'u nde'ena na nga xroxro thi thi nda th'ien thethijma kona nyaa nchi o tjigu thi nda sijntha nixi ian nchi thjigu thinda tsjen'.